<hesitation> manessengke masesewai yaki biasa to di bissai jolo, mane di pallogoi sabung manu gegge sampai tassu tu apa pole sana longbuna mari gana to. Mande bissai anu to. Pendidikan kemudian biasa ke mabisa majuna biasa sa minggu to ku lelle baju numpu biasa jadi, ke to biasa dipammulai makale kale ki masessa. Waktu anu apa etangallo biasa ki beda luai to aju kakelai ma sessa baju na laundry wi biasa tau kebuda doina. kete na buda taina tebiasa ma sessa kalenejo anu apa <hesitation> kalo anu anu raka raka biasa di ceritana. <noise>